<hesitation> איך מיין אז זאכן פון די מעדיצינישע וועלט זענען די אויפטוהען פון דארטן אזויווי די סקענס מיט די מיני זאכן זענען זייער א גרויסע אויפטוה, פארוואס? וועגן ס- ס'העלפט צו ראטעווען א באנטש א באנטש לעבן'ס און ס'האט שוין געראטעוועט א באנטש לעבן'ס.